Nangkinin manggule telor bumbuna tongan ubaen, unik, pege, alas, ciak ciak, dohot arambir, i poro mantong arambir nai kan, bari i- ibalender aha nai lasiak nai sude bumbu nai, baru i pamasuk ma tu kuali i, dungi, i pagurgur ma santan nai baru i baen telornai, icampur dohot tempe, abisi baru manyambal, siap manyambal au baru mamolgang, mamolgang bulung gadung campur campur dohot labu siam dohot kacang panjang, dohot buncis. Abis i baru rap ami pangan ami nadua. Torus, siang nai baru mangan muse ami rap i muse ma ami pangan, sore nai baru manyambal muse au sambal pira manuk juo. Dungi, dung borngin ari les i muse mantongan ami pangan kan, torang ari nai baru les manyambal juo au, harana tongan anggo santan sajo ari ari on, mungkap sajo magh ku i baenna, i sajo ma soni ari ari on manggule manyambal manggule manyambal, mamolgang. Manombo tong mambaen sambal tarasi, anggo mambaen sambal tarasi tong momo, i bolgang tomat nai i bolgang lasiak nai, baru i goreng tarasi nai baru i giling, manggiling i ibaen asom jeruk limauna, baru ibaen tu tapak i goreng tahu tempe, i goreng ahanai balanak nai, anggo inda i tutung, baru mamolgang, bulung gadung buncis kacang panjang, i baen tong lalapna aha kan ancimun. Abis i tongan mangan mantong kan, mangan ma mulak i ba nadua les i muse mei ipangan, potang nai pe les i muse mei ipagan, torus tu borngin, torang ari nai musengan les soni juo ma, giliran amnggule muse doma tong kan, mangule ikan sale, ikan sale nai ioban nggon mandailing, les i musema bumbuna kunyit, <hesitation> pege alas ciak ciak dot bulung ni nagorsing, i baen mantongan arambirnakan i poro arambir nai ibuat santannai ibaen tu kuali i baru ibelender sudena bumbunai, baru i pamasak i campur dohot kantang, i campur dot kacang panjang, baru ibaen ma tu mangkok i musema ami pangan.